Ainy gia ma nat on te kaka ro mainy fan ainy gia ma ka on me ta nat iny gogosias, ainy gia ma ka on me ta nat iny kat a safa ka ya na, tan nat iny a nat ai mas narom tan fifatsuts an fifatsuts to ya, fain varo mainy na nat, ana nat to aya, fa vuak non a rof na ma iny, rof na ma nyo tana nat to aya ka to ya edukeisin ge a nat, nating fa ruak non a rof ko ma na numa, nainy te kami roma iny na nat, iny onot ma ruak farei a dokta, iny onot ma ruak farei a pailat iny onot ma ruak farei a kepten iny onot ma ruak farei a safa mes ya na te ka mi non na binun a karap ai na nat to aya te kami varo mainy ya, si kia pis ta mes ta san nan ma nom ma iny ya ainy te kame na nat. Farei non nyoo onot ma faruaf a marei, farei non nyo onot ma pe na mes, ainy te ka farof a toto tana mes, farei non iny na tsion tsipar iny gima onot iny tsipas babainy nainy te si kia ma kamiroma iny na nat ana nat to ya. Nom ovei varom mainy ainy te nat iny pe na mes ainy te nat iny faruaf a balus ainy te nat iny tau a torara ainy te nat pis a safa ka na ya, farei non nat to ya ka na karap tsura, ka na karap farei non nainy te sikia roar ta nat ragim ror ma natiny gogo sias buk taabos ra gim ror ma natiny gogosias se tu sisio vavis te po mi non ya ei sikia ana sikia ovei tan nom a nat ai na nat to aya rama kami ya ana nat to aya nating faruak non a rof koman na numa nating faruak non a rof koman na gats fan nating ruak non a nat, rof koman na gum iny fan tsura ai na nat to aya nainy te kami roma iny na nat ainy te faruaf a marei fakouts non gum iny fan tsura fakouts non gats fan ana asagan na gats fan tsura nating nainy tsias ovei non, nainy te ruak farei rom a tsoiny tsipar nainy te kame ro ma iny na nat. Gum iny fan tsura papara ror, gum iny fan tsura tsue ror o mam ka mirom a mes a nat tovei, nating tsipar non na mes nating pe non na mes, nating fan iny non a mes a toto, nating kat non na at na na mes nating faniny non na mes a toto, nating kat non na at nana mes nating faniny non rafatsiny ror tana mes, so toya ka to ya ma nating a ra, ana nat to aya kan fakauts iny varroa tan tau, tau ror ra torara, ai nan nat te kami ro ra, mam te na me nei i buka, mam gima sua me ma te na me tan puak, mam na me tan puak ana tsoiny tau, tau mi to ma mi mam, farei non te ka me na nat iny tau me ma mi mam tan puak to a ya, ma na vare tan fatsuts. ai gim non ma nat iny kat tan tau me mami mam. Mam te na me tana gats fan nei buka, to ya rof sa mam na me, ana mes ti ya ka mito na mat iny tau ma mi mam tan puak, me sa ka nyo ko mainy tsue of varo ra tana rof, tan ka me na nat, natiny pisainy roar ka mi ro ra na nat. Nyi nating pisainy rom a rof, ny nating pisainy rom a iring ka mirora na nat, onot to ya tsun nating fatok iny rarora, ana ra te pisainy a rof, ra te pisainy a iring na na rof, nana iring nana na to ya, ka te tsue of fi ro nyo nei nat a ka na rof nat a ka na rof, ai na ka nan ra ma oraav e gov. Gov nating faniny non a nat, twue fin buka taabos, buk taabos to ya, tsue of ramira ya. Famuan a kara ma oraav ya e gov. Nainy te oraav roar gov, ai na nat to aya fan iny minon nia tsura, nat gima nat na babainy minon tsura, a ka ra ma oraav e gov, gim ma oraav rom a tsukis, ge na atsuan ge na sa pis na ra ma oraav saf kain to ya ror e gov, sikia gima kat toya tan oraav a tsukis, oraav ror a amatsuan oraav saf kat pis ya na, oraav to ya te tsue iny buk taabos, ra ma kat tan iny iatouf e gov, ra ma oraav ana ra te fatouf e gov, ra ma oraav e gov Nom kat tan fakats ra ma orav egov ana rate ka men kat iny vivogura favot fatouf to gov ta na toto tsura, ai hei nan orav to aya, nainyte ka mi ro ra gogosias ro ran buk taboos ana ra te ka men nainy. Fakats ana rate vivagura favot tan fatouf e gov, nat to ya na mi non tsura ana nat tiya nating fakouts varora, to ya mes ar nainy pis nyo komainy tsuerou, kia ta mes ta na monagits to vei. Kia ta mes nating kababamy non, nating nom babainy non na binun farei a mes a piou tsika mes a nat, nating kaminon a bunin ana nat toya nating ka non ta na mes ana mes te ka me na binun, ai ma nom ames a piou ai te faruaf a marei, marei, gima tobiny on, vainy te tsias ror ta na marei to ya orauv rornana ri te mat er, mat fa kap ovei ror, toya sa nyo tsue rou nat a ka na rof, to ya sa ra tsue ror nat a ka na rof. Rof nana ra, ra ma ka me na nat, rof nanara, ra ma ka vare men kat tan piou, kat iny ka men fakats fa nunun, tsika rama ka me na ka toaya na nat, ana nat toya te pomi non gormirmir ana nat to ya te po mi non gov z taabos ana nat to ya te po mi non ten jisu karisto ananat toy pomi non tan aven taabos. To yia sa nyo tsue rou, rof, rof. rof ovei tan varogon.